Cuaca toma indonesia ne, sema bosa, wange sahu, kore, cuaca alo, lobi kotu, sedaba sibu. a ge kalo cuaca-cuaca toma indonesia.